<noise> La mbô misy gn'olo <noise> tia mihinA raha tsy akifidy ambogny tany eto da gny Sinoa. Mihina karazam-biby isan-karazany. <noise> Fa gn tena ahaizan'olo gn Sinoa da gn fandrahoa paty. <noise> <noise> Mahay manao lasopy izy. Mihina koa i amboa. <noise> <noise> Izy aby zao <noise> amigny <noise> fomba <noise> fandrahoa Sinoa. <noise> Da tia <noise> mampiasa sôsy <noise> reo am <noise> nahandro ataony. <noise>